Mamipavaka soavaly amin'ampondra ndraiky ai <hesitation> soa <hesitation> zareo roa kalongany samby mahatôndra entana fa soavaly maha <hesitation> tôndra entana hely fogna fo ampondra ndraiky afaka mahatô <hesitation> ndra entana marobe de soavaly koa afaka mandeha malaky be ôhatra nade mitondra entana ara, fo ampondra ndreky tsy afaka mandeha malaky be fa mandeha miadankadagna fogno.